Ninteekyereza abaana abaahati bashemeriigwe kusinga abaakare haakuba aha bwa tekinorogia eriho. Abaakare bakaba bakora ebintu ebyabo omu- kurugiirira omu buhangwa batakumanya ebintu bingi konka abaahati tekinorogia eriho amasimu gariho, karimagezi ziriho kandi zikanyire kandi bakyayeyongyera n'okukora ezindi. Hariho nk'ei bakweta chart GPT?, chat GPT omu Rujungu Artificial Intelligence ah'okushanga computer nizikora nk'abantu mbwenu ninteekateeka abaana aba hati, bashe bashemeriigwe kandi biine emigisha mingi y'okuta omu nkora kusinga abaakare.